हमे ग्रीस की संस्कृती के बारे में बहुत कुछ पता है। ग्रीस की संस्कृती बहुत समृद्ध और विविध है। ग्रीस को सभ्यता को पालना कहा जाता है ग्रीस के लोग सभ्यता के पालक हैं यह कहा जाता है। ग्रीस की संस्कृती में क्षेत्रीय परंपरा, धर्म, संगीत, भाषा, भोजन और शराब शामिल हैं। जो उनकी परंपराओं में शामिल हैं। ग्रीस में त्यौहार और रीति रिवाज बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। यह उनकी संस्कृती में माने गए हैं त्यौहार और रीति रिवाज बहुत अच्छे से माने जाते हैं। ग्रीस को एक बहुत बड़ा धर्म। धर्म को एक बहुत बड़ा हिस्सा और अठानवे प्रतिशत लोग रूढ़िवादी ईसाई माने गए हैं। ग्रीस में जो आधुनिक भाषा बोली जाती है मतलब आजकल के समय में जो भाषा बोली जाती है वह है ग्रीक। ग्रीक भाषा वहां पर बोली जाती है।